Ny fomba fiasan'ny ventouse anh amin'ny fagnadiovana tuyau sensigna, alainao ventouse anh de asofokanao amin'ny tuyau sensigna akagny de igny anh mangala loto akagny, de raha ohatra ka hoe sontominao rotonao miala akao i ventouse igny anh de miaraka miala aminanjy koa i loto.